مهم جداً ندرس التاريخ ونعرف اش الأخطاء الى صارت فى الماضى ونحاول نتجنبها الحين، نعرف كيف الدول سقطت وكيف الممالك راحت وكيف إنشات ممالك جديدة، ايش هى نقاط الضعف ونقاط القوة، نتجنب الأخطاء الموجودة بالتاريخ بنعرف وين كنا ووين نبى نكون، وكيف صرنا الحين.